Ekoran ndig nfigh eti ka jen ayima biji eme bim oyub. Biji eme biki-chibhe febi-febe. Kpe jen na nyima na ofu-abhi nkiyim nji babhap. inyi na ekoram mme ndig nfigheti. N-yi okak nyi ano ka ayip nfip. nfip. nfip, or nyim nyi orang. ndi na osep. Na ejum nji ekoram nji ndigg na ofu.